شوف بالنسبه ليا أنا الماضي خلاص فات، يعني كان حكيت مع روحي ي الماضي شنوا باش يتبدل، ما يتبدل حتى شي، بينما المستقبل مزال باش يجي، وقت اللي نحكي مع روحي في المستقبل نجم نشوف شناهي الحاجه الرايده غاديكا واللي كنت نجم نعملها في الماضي، اللي هو الحاضر متاعي باش نجم نعوض في المستقبل، إذن الحكايه أني وقت اللي نحكي مع روحي أكيد باش نعرف شنوا اللي ناقصني شنوا اللي نجم نبدله في روحي.